بتخلص من مشكلة عالمية واحدة اللي هي مشكلة الففر، لان الفقر بشكل عام يؤثر على الصحة والتعليم والفرص ويخلي حياة الناس صعبة، بالتخلص منه بنقدر يعني نوفر فرص افضل للجميع ونساعدهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، تحسين حياة الناس تساهم في بناء مجتمع افضل للعالم كله.